<hesitation> cuɗi ana burodiri mawgu. Wonɗi goni hen ƴiwude milioji nayi, joyi milion e ujumaji temedere dum. Jon ka fa ɗo yadoyi fu alkadara mudum. <hesitation> unɗon ka no ɓuriri mawnude fuu noon jawdi mun ɓuri heewde. <hesitation>